Pos las ventajas es que no tienin gorduras i que no te subi l'açuca en sangri, qu'es l'ojetivu prencipal de tó estu, güenu, el primeru es el no engordal, peru pala salú quiciás que más importanti que no te suba l'açuca. Lo malu es qu'angunus enduçantis d'estus pos tienin gustu ralu i te puein dal ardoris ena andorga i tamién dal-ti retorcijonis paí más pabaxu...